Dimókrasi tihí tsú kan tán govómen áhú te tánániá. He kan kan tán áchá lé, áchá tóvaníá. He kan tán tóvaníá govómen áhú te hí tsú. He kan achá ángin kan votan áhá bói záwa. Achá, achá pátí kan vazan ángá. Achá pátí áhú kan ánni áhú kákan tichak ángá tichak záwa. Ánniín kéni tán tílan tsiáman áhé kál kóng tí té rótí té. Íngim kan tán án siam tihí án siáman áhá záwa niláulé. He kan tán áhár sáxé meitó náni áhé. He sáká vilé sáká tsú dimókrasi tihá tsaán tsaán múná tsaán áhú áiló áhá pan tóni áhí tsú he dimókrasi yóm tóni áhé.